Saafinoo la nafaa, a ka jaata kendeyaa le ke. I ka kuuroo ke a la le, i ka jaata kendeyaa ke, a ka seneyaa ke.